Nai Jepang ndia te ala pake sila dede'an na te ala ta pake dede'a Inggris fa. Boe ma hatoli sila hatoli mana'a hik sila, fulak kal ma madema la ma nai Jepang so na, nana'an nal ta lo ita fo ita ta'a kakau fa. Nai ndia ba'un nala la'a pa.